कुकूर भले ही ब्वोली निं सकद, लेकिन तेका हाव-भाव से पता जलि जंद कि स्वो मालिक से कथ्या स्नेह कनूं, कथ्या प्यार कनूं। जन पुछणू हिलौंण, कभि कभि ख्येंल्ल़ं शुरू करि द्योंद, कभि कभि कुकूर क्या करदन ख्वोखलि मां बेठ जंदन, स्वो चालु त आपते आराम से मलासणूं भि रौलू, फिर आखिर मां तेकु प्यार ह्वंद। अपणां मालिके रक्षा कन। स्वो अपणां मालिक ते के भी हालत मां परेशान निं द्येखि सकद। ये वजह से, यूं इशारों का हिसाब से अपरू प्रेम अर स्नेह दिखौंद।